Umma nägemist saa kaitstaq näütüses kaiõh, <hesitation> ku pall'o saq egäsugutsidõ ekraanõ iih olõt. Ja ku sul omgi joba halv nägemine, sis tasus kävvüq silmäarsti man.